مذايبا نعدي حياتي كامله بيبي صغرون ياسر بريء <hesitation> الطفوله متتعوضش و متتعاودش جمله الطفوله ياسر حاجه محلاها <hesitation> لا عندك هموم تهزها لا تخمم في مستقبل لا فلوس لا حت شي نلعب شيخه عامله بون كيف نرقد منخمم في حتى شي